Kaua elai, kikinaguai nalo kaua apu eh ta uwaka mane, ta lo daki, eh kalo wakaua, iaka laua, iaka laua, nalo kaua elo <hesitation> kikinaguai na ikiu elo. Ito domalai uwaka asoma ela eloai kai lo kikiagu. Uwaka asoma ato ato asoma elai eloai ini patalo takakai nalodia momosanai takalo sasama gardenia lago eloai kai lo kikinaguai, ela kikinaguai wasagula, kikinaguai eloai taguto kikiu. Wain ida siamela balusuai sai ela balusuai kaka pepeko kasi nalo kai olabu kasi inau namini eloai. Kikinagua kasi paka, nik paka elai dedeava tambo toto waka, ela elo maguto lao <hesitation> elo kai pekosoma, elo elaii mageala. Elo elai inikain patalo pe alobokodia nalo kikinagu elo kai waga peko nalo. Wain ida siamela tagu lana gesi ito, kaua ela elo ka rupeasagu kasi ela inau raremai wasagula ikiu elo, aloguni sa boni gesi eloai kailo kikiu egu. Ena kikiuta ah ari amusi tavala kikiu asa lao isou lo alo atoria, kasi ela wasagula ia talo wakaua wakaua alogani ta koa ara arare lago elo taka kikiu pua isogu pe amatia. Pelau saka logo pe alobokoina ela nalo kau elo kai kikiueguasa, elo na mageala, ela paparataim nalo kaua kee. Elo-elopai takalo tagara io-io-io kiki uakasi podoiai elo ai kau lago, adorola inau aniani na amorela lago kau eloai babakikiu eh tioni amini eloai. Kasi inau usagu elo na mageala. Galagala ma taka patolo amini elo kai kadaia wain ida siamela kaua, kee eh tagu laua eh magulama laua aguna peko pua aguna io, aguna saropia magu u waiana, tuatugu i podo, atugu i podo, magu tu magu uwaka mane eguto mane i company ta rupea auaumagugomoa kai maintenance moa asa kai alo atoria ito aguna aim kaua kee inau rumagu pe palo aka. Ito domala kaua magu maruala na company talama rupea magu kaisi. So ela mane tape podo kai maintenanceimua kai maintenance ai kai iru abana ruma aru pe sarabana. So ela kaua kikinaguai ena eh rumaua paparataim kaua kai uwaka mane, atugu kai uaredia ma taupe uwaka mane ma rumau pe podo karau pe podo. Tu tagu amela pepeko wainasagu ito karagu asa aikala rumagu ma podo karagu logo ela ine patalo elaiasa umado kaua.